Nti yɛmfa no sɛ wɔɔnoa aduane. Nso wowerɛ firi wo ho kakra ne aduane ne aduane no mu ahye paa. Kwane a wobɛfa so a,wobɛtim atwitwi adeɛ no a wonoa aduane wɔmu no yɛ sɛ, wode nso bɛgu pan no mu. Anaa sɛ ade no a, wonoa aduane wɔmu no ne wode asi hɔ. Nti wode bɛyɛ dɔnhwere bɛyɛ du mmienu. Ɛhaa ɔmmra saa no ne nsuo no, atimi ama ade no anaa nea ahye akamu no adondono. <noise> Nti ɔdondono saa dea, ɔno dɛ koraa dadesapɔ no wode ka no kakraa bi. Wotwitwiiɛ aa na afei ɔkɔ. Binom nso de awea. Ɔde dadesapɔ anaa sapɔ no bɔ awea mu na ɔde atwitwi. Nti awea no ɔsanesɛ ɔɔdene nti no, ɔma no firi ntɛm. Nti wei ne yɛ kwane a binom bɛfa so a anaa su nnoa aduane ne hye a,mfa so hohoro mu.